Mi va'inan mo dow mai o joda, mi holla mo ha handi o dampa, o joga hore mai mi talla mo har o ekkita. mi tabbitinan o Jodi boddum ngam ta o do'a, ngam to o do'i o naunan. amma to o Jodi boddum o jogi hore va'etenga mai o habdan o ekkita be de'itaare wala naunere Wala do'ere.